הד’יק היא אלעבא לי עזיזה היא אלעבא פאש נكون בוהדי פיהא וואחד אלעבא קיינה פ לטלפון, אלעבא דיאל קאנדי קראש, כנהבקי נלעבא ו כנדוז בהא אלוווקט ו כנתעפא הד’יק שי קלן.